कुछ सिक्कों किनरों पर धारियाँ हूंदा यांकू मुख्य कारण या चू की सिक्को नकली या बदलों से बचाण से रूकूदू चा।